Ţí uwínjí bañaan bëtëb baŋalër bíki bala ţína baduka nimëlër bëdune meeyëlër. Ñaan o ñaan nëmee jiko acinţul. Má ñaan najín añaţ pëmee. Cí mëmee kañan ñaan mënţ bí kací bí fáan këbí yëlan pëwiţësol dí kañan kamënţ. Nabí fíir pëŋom këlan pëŋabol wala nabí fíir pëleenţ këyëlan pëŋabol. Cí mëndoonaţ kañan nul bí kací bí wala jiko wul bí dací bí añaţ pëfooyësa. <hesitation> kaţí pëţas ñaan awará ţína inim wala ţína inimul këţas pëmee ñaan namënţ bí nací bí. Kaţënku fáan ndëwët pëbí cídi përobëlëm wala këjá ndoomee kawët pënimul wala kajá ndoomee kawët pënimol. Wumënţ wuŋ kaţënk uduku bá mëndúuţa këyëlan koolan ţul.